Tiboyani siko koitiih kaisiwon tape sadia nola baya <hesitation> aka <hesitation> e sia tini boyano keto ranolale na sia sabu ta labu siale <hesitation> rubu selah siarin tekela wi tudung <hesitation> loyang epina akarin tekou si wei lu melayo <hesitation> lurala pewali wali mo erampa- rampa bayap <hesitation> rampa- rampa we sarimbata, marisa, kekuru, daong kuning, ikoko itiih pe pe potongan jadi reretanola sia ya yasu alurala yah sawu talabuuk osia tunula spaya sia sed <hesitation> sume- sumera minewak niko ko itiih woh sia rintekeleu sia siwon kasi wolah sia, nieleng ka <hesitation> sadia mowe rampa- rampa hei tu sia sia lutumou hah tak mano sedap mekan.